सबसे बुद्धिमान जानवर मा डाल्फिन चिंपैंजी हाथी तोता शामिल छन और इ सब जानवर बहुत सामाजिक रैंदा। और बहुत होशियार रैंदा।